Ilain̈a zen̈y boky fian̈arana mba hahafan̈ao hahafahana <hesitation> mian̈atra aviô mahay raha vaovao ndreky man̈araka tari-dalan̈a zen̈y. Bôka amy boky zen̈y misy tari-dalan̈a mety arehan̈a zen̈y koa fa man̈ano <hesitation> devoara an-trano na misy raha zen̈y tianao ianarana iny zen̈y.